Dina ta lagu mauri lalonai, lagu moale, emalaia, karana ta evara. Rumai na helaiva lalonai, bamogu ta seh eme udagu elaohagu hotele. Hotelei ah- ahelai anianiva lalonai, nao tauna ta nadavaria. Nao tauna seh madi, ten thousand kina ta ehenigu, bena motuka ta dan ehenigu. Lau ehamaorogu nao tauna, ese, oi naitamum, natugu nalaloam. Oi toam bona lau natugu lal- toana, na hegeregere. Oi emu lata, oi emu kiri, oi emu raka, iboudia hegerege natugu ida. Hegeregere dainai, oi na boirimu, bama hotele ai baitame anian. Bena ten thousand kina ta name henimu, nada oem, heubu gauna, em motuka ta heina, emu heau loalo gaudia. Emu ura karadia heaudia bakara. Bena na abia. Na, hanamoa bena nalou hanua. Lau dan asi taritari dibagu dainai, bamogu nahenia etaria alou bona hanua. Hanuai ma hela elaeguai, council tauna seh ma eboirigu. Nala ena ruma, bena, ena ofesi inarina dagina tama ehenigu. <hesitation> edi- education department baina naria hanuai. Ena office, inarina, department na ta. Bena da unukai, na gaukara koikoi koikoiva. Bona, lagan rua eore. Lagan rua eore murinai, ma, na tau nao, lau motuka bona moni ehenigu tauna, daba tai ma <hesitation> ring lau eha maorogu oem ticket na, ticket ta na siaia. Oi plane ai boguim bolaom, bomaim tahiti. Benada, lagu, gini gunana, egu mauri lalnai, plane ai nagui. Plane bada badai nagui nala bona tahiti. Tahiti hanua danu ma, una gabu dan ma gabu ta. Taunima badadia tatau babada babada. Hahina dan ma hahine babada lata huidia lalata, mai hairaidia. Unukai nanoho, <hesitation> hua, toi, ma nalou nama, papua nigini. Na lou nama egu hanua.